पोलैंड के इतिहास कई अन घटना से भरल रहे छे। पोलैंड के स्थापना नौ सो चियासट में मिज़्को प्रथम। कायले हाले छे पोलैंड कई युद्ध के सामना करल रहे छे। और कई बार विभाजित होके फिर से आजाद हो चुके छे। पोलैंड के स्थापना नौ सो चियासट में मिज़्को प्रथम। कायले हाले छे और एकरा ईसाई धर्म में बदल देहे छे।